Hoe ry zareo hono a, tsy handoa vidin-jiro izany mihintsy fa avelao hono ianareo foana no handoa eo satria hono ianareo manam-bola be mihintsy, izany no nolazain-dry zareo tamiko